Ta ɓiiraa kenirgel maa, arande a wadday ɓiirirgel, sey piɗtaa ittaa sollaare nde, keefaa ittaa fuu ko takkii, ta itti sollaare nde. sey keɓaa limsel somnaangel kaamaangel, sey ngaddaa ɓiiraa gilaasje ɗe, ɓiiraa ɗe ɗe fuu, sey ta ittidi tuundi ɗe.